To pensamen be semen pensamen donbo a konso su'u pensamen seman-nanni tem <hesitation> aniben bumbugang karan wii ama geran a'wowa neso a'nebu vallenan to ne don'ate sampen sammanda nag bebbiga go'on naggi nee, inee yeng nedonbabu inaggi i'ka su'u bono ikusam open to pensamendani diga nye anakma nankagenga digaran insamsoran inpok bu'bummeran to soga pensamenga a semen indai inke bar' sakkawe be su'an deranga su'ayoran kuma nma nebu vallin ma nyamembu tunan kuma su'a aljanna nyensa nadari amma inke penanni in sam dim wii bezambin nebu webe jaudi da'nagan su'an deran i ku nyim irin jaudidago samago wai kewa teman tebe samakewa tem buran i'pensaman nanlai pesamen penlegabe beenwariko bu'u bo bu'anka pokshi nerani to nedon'atega bu'u dani doma su'u diggi bini kuben kageensa goma tun anan neduniyoro. Har a poggan neburan har a'wupena dewa su'an deranje nedonbo su'u tebku benan go'on a pensamenbe duniyaro har'a dagontem nya vallin nebu kemsine nyamembu dim tunan neburan dim dimwon keen saman barka wa su'an deran su'an deran nag dalili eyam bebbiga insam bebdani nogbe bewa nogga nma su'u pba neksin ma su'an deran woo neksen karan nebu iya su'u doma gawu iya laben iya momsuma nan su'an deran a tem legga naggani nog'an nma-memembu vollen yensibuni makarant ma-nyamembu vallen dim go'on ba pushibun-na, nabu'u kumu ma duniyaro ishinan eh nanlai su'an deran yamman penan ne yammanso ko magapat neranwa geen tesoranni su'u yam pboran matevallinbun matevallibun harma'an bein inbewa membu noni-noni dittimkerere nwa benan membuda'an enak makarantarigu. Dombu epogi gwannati to'om mum dombu eba'an pen dombu enak eke-pen saman pen-pen-pento'om wabe karan iya samannan inag niya be kgeen su'an deranni ku vallibute kunyabu sa'a <hesitation> bebbi inwo bebbi evallume beb-bebsammaniga ma'yamagan <hesitation> mage'enwo ba mag'an ma'en buman iya dina-dina to'om nagan-nanni wo'an edina to'om naganan ma-mag'an, ma-mag'an iya donan suu'an deran yam iko nogbe nag'ananni mate wayinte nagan to infag su'an deran be'en <hesitation> bebdani bonotemke wariko inwo ba'an bana'ete inwo duniyaro ku wog'umte nwo bonotem neksen ekan wari mani kawebu pat nye ma samangan to su'an daranni ku'wuk samabu pbe kuvalli samaburanni. <hesitation> su'an deran ku'wuk pbewo kukura nyisiwok'an da tuggi penan awowa su'anga pat ayekwa afagan'ga pat baa gadanaku nyarate pogganni bu'uga shemanso-pogganni bu'uga shemaso digga neeku sam pensamen ku-nak bebbi bebda'an valli bumma wariko teb nebu inak tem legaregi nwo ba'an banan nwo bonotem nwo nya nag'an ebebda'an pat inagate inwo nebu vallen ge'en netongso labeben inte nyaku bebda'anga iya merikun ge'en wu iya ba tongshikun- nan tong'anniga wiibo insam barkari wa su'an deranni don dimgeentiga bebpensemeni. Azang veran bebke'enso bebpensemani azang veran bebke'enso bebpensemani averan keenso akenan bebbi karan a tiwo pusin nabone ran pukso'ani pensamenbete abewa va'an gold vaanate abewa petrol abente. Abewa nyen <hesitation> madrid abente abewa nyen <hesitation> lum-lumate shi-shi abashi abenipugan te abewa kulishi abeni pugante dim su'an deran yaran dimworabe nafin tiwo-etiwo bawai naran saito awuk puromiba penbu da'an pat su'an deran yaran shibete kuishite <hesitation> va'an-va'an gold ate petrol bete kananzir bete abewa nyen nyagum abeni pugante to an madrid timbu an geenbu na samanpen kola-kola tebe inkeriga su'ade yaran ababenwa geen gwanje abeni dakka puggi esama puggi to dim geentiga penbu dani vallable wariko inkwashi lom inlet piriga insugshi ilebriga ama bebsaman iman wopshi benan. Inlebpriga ama beb saman iman kee insum inji inji benan inkegtim ema beb saman kabakote abeni dakka puk pat worabe pat arziki den wora be pesamenden worabe su'an deran nyoran to don haka ayekta ayekwa rade wa baba gang dana amumsiku be wariko karan go'on samabu nyapatri sama see te'ani an yirim ka nwon pen nwonpen liranbu an abewa nyen abewa pisa kesa janga'a mani lingpbashi mani penan <hesitation> pisa sumburate pat karan samabu iya pbankananwa nwonsoran inge da woggai ima wogwubani ima wuggurannan ibari iya sagente kakabete kaka poran an-yaworan, naji, pboi <hesitation> gangkurum wogai kpera ma'an misanko ma'an kerum ma'an namji ma'an nyikgi ma'an yori pat abageni puggante. Samabu esama pukte penbu da'an pot lerumwobu egenaporiga ete semwa nedonbute be'en etate etat penporan da'an ebeni nyam inak nwonigi nong bubo eget da woggoi eusub woggai ewowo-egu woggi epeen nyam wageen ebai sakate to samabu su'u vallibura kageen penbu da'an parrate geen pat penvallen gongsen lerumbu nwon lebani lumo zamane lumo angeri lumo nge nwon lebanga tebe penbu da'on pat su'an deran nyarari vallari sai dai ginso kolatu so ne kolatu soga nyenana napoma apen saman dimgo'on be penan nyam yatem nyamdin nyatemti <hesitation> ne ba'anan penbu abeni pugganni nebu ba'an pena sosai samabu ne paggan bebuden eba'an pena ha'an sanan nedon bubo eget benan dimka'an eba-efatg, efag bum dim go'on buma eba'an penate esam epewa geen illibarka seyden menseranbu den ma ebonate senanbuma eget benan elaba ben eba'an baanate pat dingo'onbu ebe nafin tibe bawai naran ne noni ne paggan be buden toman beshinba senanbu etomate dim. Pensamen-nan aben-nanga kwait benni ga inak kola soga inba'an penga in sam ammfanite pen'nagum-ensam pen nagumate sosai so don haka nebu <noise> iyiranso pen banan besemen wariko bewa tong-tong abeni esama sey <hesitation> aba'an kai aba'an yiri aba'an pigo aba'an pii aba'an agushi aba'an waken suya aba'an kbpang aba'an maleri pat samabu banate kuma inba'anibo samate awa takibe aba'an se den barka dene seden aba'an penanga samate nye yelan geen nan nesara lowi na-nalita ip-ipebi bo'annanni pen ba'anan abenga esama pugga taki tebe ebana ka'anje kuma pen nagum we be wopsa-wopsa ka'an kaden we temworan <hesitation> sanan buguri lumo kai bugu dubu <hesitation> mum-no bara. Yiri leban noba kai bugu leba no bara emem-kumkerere yiri leba no bara pigo-jom leba mum noni okay kebang bugu lebano nasa bebke kageen dimpenden nok dim beba sosoi anso mo'onanga yiri yiri bugu dubu dittim dubu dittimkerere to weyanni yiri nak bebi kai bugu mo'on budu kumkerere wemiyan kai bugu dubu-mum no no bara emem kumkerere weyan bebkeden pboma wariko to apak gwamnati ku vallaronte kutigshi penliren den nebu nebaranbu wuk purum-ma sosai gwamnati ku tigsa ka penliran bugu-penliran bugu neguranbu wuk puruma sosai wewa geentebe nwa bebbe ga ema lebani nyare to a-afag gwamnati been ku vallarante bugubul da'an etigka worasam gonsen talakama ku sam penan a lebban a lebban a lien-nan.

Iku doggo nedonbo wagenbega dog'abense ka'anje kuma su'u valliku pennazunke semennate neran ba'ande litrakto meurenbo penngugnke semenate neran ba'an ben se'an pat semenete pat su'u woraje ded saidai neranwa bebbanni a purum wugani pend bananso dim bebke'an tamkumi amma neran wa bebso'an go'on dingike danglanani ba'ani yangsanagogapat go'on ade banan ade neksen har kamin pen- pennagum denbe vinan to an gabsinden eneranwa pensamen eneranwa pensamesoranan an'gabsikega gona-neranwa pensamen-nanni a purum wogan ma'an eba'anden wawaso donanwa genso'anga momagapat go'onbe ba'an bonoden har pen'nagumke be vinan be tenan merinan yem.